Tamin'ny andro raiky zay la nahatsiaro tena ny robo raiky toy la nanomboky nanotany tena i;Ino mariny ny antompisiako ampony tany eto toy niforony mba hanao ino iaho toy kay?